ذات مرة، في أحد الأيام الممطرة، عثر الرجل على مفتاح قديم، مدفون تحت شجرة كبيرة. لما مسكه، حس بشيء غريب، <noise> وكان المفتاح ينور بلون أزرق خفيف. راح يجربه على باب منزله، لكن الباب ما انفتح. قرر يروح لأماكن ثانية ويحاول، لحد ما وصل لباب قديم، في أطراف المدينة. لما حط المفتاح، الباب فتح. لكن وراه، كان في عالم مختلف تماماً، مليان مغامرات.